Omwebembezi ashemereire kuba ayeine amazima, ayine oburinganiza kandi ayine n'omutiima gw'okukunda abantu.

Ni kikuru munonga kuhurikiriza abarikukusinga emyaka ahabwokuba nibatuha obuhabuzi oburabaasa kutuyamba kandi bukatuhwera nan'omu nan'omu biturikuba nitukora

Tushemereire kuyee kuyamba ogwo murema ahabwokuba tarikubaasa kweyamba

Turabaasa kuguma turabagaruzamu amaani kandi kuguma tutarabajuuma, tutarabagambira aha bizibu ebi baraba beine, twine kuguma turabagambira ngu bashemereire kwereeberera kandi tukabagambira ngu bamire emibazi yaabo kurungi.

Amashanyarazi kugarikubura omu kyaro kyaitu tukoreesa kando.

Abwokugira ngu abakazi baingi baine entaasa nkye, mbwenu barakunda ngu barye amabanja makye agu barabaasa ahabwokuba nizo bizineesi ezibaraba barikukora

Abakazi n'abaishiki omu kyanga kyangye nibagugana ebizibu nk'obushambani kandi hamwe nanokutwariza kubi kw'abashaija baabo omu maka gaabo.

Abazaire abamwe baine emirimo burizooba barikugyenda baze baze aha mirimo basigira abaana ba hawusi gaaro so, kiraba kirenda abazaire baboneho obwire bagume baragamba nabo

Abaana bato bashemereire kwegyesebwa aha bikwatiine n'akakooko ka siriimu ahabw'okuba barakura baramanya nk'oku bara yekuume kandi barakura baratiina okurwaara akakooko ka siriimu.

Ebyokurya omu ka yangye, ndabyanika aha mushana kugira ngu bitajunda.

Okugiira ogume oyiine amagara marungi n'obaasa kurya ebitooki, ebihimba, obuhunga hamwe n'okunywa amaizi kugira ngu ogume oyine amagara marungi obutoosha.

Nyowe ninza kushaba aha kanisa omu windendi.

Abazaire n'okureebeka ngu abaana baahuumura bati baabona eby'okukora baaba bize omuuka baakora emirimo y'omuka baareeberera abaaba bagyenzi baabo nangwa n'abazaire kugira ngu bayambe aha bazaire aha mirimo omuuka

Ediini ehindwire emijwaarire y'abantu omu Uganda kuba abamwe barajwaara gye nk'abasiraamu baraba beine kweshweka omubiri gwena kirayamba abantu kugira ngu batwarize gye.

barabaasa kwerinda omu muringo gw'okwekunda n'okukunda bataahi baabo ahabwokuba akakooko karajaanjaarira munonga omu kusha, mubushambani mbwenu kwerinda n'okwetiisa kuratumba baayerinda akakooko ka siri.

Bureesireho empinduka omu kaire k'okuhingiramu ahabwokuba butiiya ebi ebimera ebituraatuhingire birafa aha bw'empinduka y'obwire

Omwebembezi ashemereire kuba arafayo omwebembezi ashemereire kuba ari eky'okureeberaho ky'abandi bantu omwebembezi ashemereire kuba aine oburaingaaniza kandi omwebembezi ashemereire kuba areetwaza gye omu bantu

Ebijuma ebinuzire ebirahiingwa omu Uganda twineho za fene, za apo, emicungwa, endimu, za ovakedo.

Baaba bareekyebeza kirabaretera kumanyana n'okwesigana kandi n'okuguma baramanya ngu nibo bonka kandi omuntu ayesige mugyenzi weeye mbwenu nikyo kibonererire okwekyebeza omusheija n'omukaazi akakooko ka siriimu.

Enkogwa mbi y'enkuuto za Uganda hamwe n'okuvuga kubi kw'abavugi abaraabarikuvuga aha nkuuto za Uganda

Abantu abiine obwe, abantu biine ebyetaago omu kyanga kiitu nitubaasa okubahereza obuhwezi nk'okubahereza ebyokurya, kuhereza abantu abataine ah'okutuura oburaaro hamwe n'okuhereza abaana abatiine ekiyamba kubateeka omu mashomero nabo bakashoma nk'abandi.

Kutwariza n'abantu n'embabazi kiratuma waaba ekyokureeberaho aha bandi kugira nabo batwarize abantu n'embabazi na n'emicwe mirungi

Nookureebeka ngu naagiyonja naagikondoora kandi haagira nk'akaazamu akarikwetengyesa kukoraho kugira ngu ntemu ka ripeye nako nkatemu kugira ngu egume neereebeka gye. Kwonka ekikuru munonga n'okurebeka ngu obuyonjo bwaba obwamaani omuka.

Enju yangye ndagikondoora, ngiteere oruhumbu, kandi ngume ndagihoma, okurugiirira oku naareeba eri.

Kumuha kumugambira ebigambo biramwongyeramu amaani nabyo bimuyamba nk'oku orabaase

Amashanyarazi gaabura, ndakozeesa akatooki k'esimu.

Amashomero gabaasa kureeta abeegyesa abarikubaasa kwegyesa abeegi abaine oburema kugira baheeb baheebwe omugisha nigwo gumwe nk'ogw'abandi.

Abaana b'omukyanga kyaitu barakunda kuzaana emipiira munonga nka aboojo, hariho abarakunda kuzaana ebi akapiira k'okwepena

Ni kikuru omushaija n'omukazi kw'ekyebeza akakooko ka siriimu kugira bamanye oku amagara gaabo g'emereire haba haine okaina atakabaasa kuba araturiza ondiijo

Turakozeesa efuka, emihoro, hamwe n'empingi twaturi kuhinga.

Nikirungi okukyendeza kunywa sukaari ahabwokuba sukaari neereta endwara nyaingi.

Naaba ntaine ebyokurya bitaramara, ndaguma byeho kaye kakye kugira biimmaze obwire

Butandu erakira kureetwa kuvuga sipiidi nainga okuvuga otaine pamiti nainga ku kubura kukuratira amateeka g'aha ruguuto

Ediini eyambire abaantu omu mijwarire ahabw'okuba ehindwiire aha mijwarire y'abaantu, abaantu nibajwara ebijwaro birungi kandi biringwa baaba nibaza omu maramizo.

Hariho obu orashanga enkuuto ziri mbi batiine oku baraatware ebihingwa byabo mu katare, obundi oshange enjura yaagwa munonga, ebihingwa byabo byatwarwa omwegyemure, obundi omushana gujwe munonga ebihingwa byabo byona bife.

Nituhurikiza ebibaatugambira kandi tukuratira ebintu ebi baabatugambiire

N'okuguma turabahurikiriza ebi baraatuhabure

fiizi tindakira kugibona, ahabwokuba emirimo ei ndakore ndakira kuba ngiire omu kirimo, kuhinga, kuba oyehembire zaaba nka shaaha mukaaga, obone kuriira kimwe kyansya na kyamushana.

Omuntu naaruga omukyaro akaza omu tawuni ahabw'okuba omu tawuni harimu emirimo nyingi kukira omukyaro.

Ntakagiire omu kitanda nimbanza nyetebekanisiza ekiro ekya nyi nyenkyakare manye eki naakore bwasheesha nabwanyima nshabe eshaara yangye naaheeza nze omu kitanda kyangye mbyama

Niinyoza ebijwaro byangye omuuka kandi nyonja n'omuuka hoona

Ekyokurya eki ndakunda munonga, ndakiteeka gye kandi kise gye kandi nkigaburire omu bintu ebi ndikukunda munonga, obundi kugira nkaagira apetaiti y'amaani y'okukirya.

Turashukyera ebimera byaitu kandi tutaha amaizi kuruga aha mugyera kushukyera ebimera ebi twatuhingire tuhingire

Ekateganiisa abantu baingi omu by'obwegyese kuba abaana bamwe bakasitama tibaagaruka aha mashomero kumara omwaka gwena, abandi bashwerwa kandi ekyo kikateganiisa eby'obwegyese bwihanga.

Nkahurira amashemererwa maingi obu naahika ebizaamu byangye by'ekyamushanju

Ebitebyo birayamba abaana baitu kugira baatagira eirungu hamwe n'okugira ngu bataaza kukora ebibi baabashutamiire busha

Okunaaba burizooba hamwe n'okureka kukoreesa ebintu ebi tutaramanyagye aha mibiri yaitu.

N'eyamba okuteka emicwe omu bantu kuguma nibababuriira omu makaniisa, omu makereziya, n'omumizigiti okujwaara gye haza eko kyaretera abantu bayega okujwaara gye omu maisho ga'ruhanga n'omumaisho g'abandi bantu.

Nimbaasa kuhuumuriza omuntu ari omu busaasi

Baraabaasa kuguma baraza kwekyebeza hamwe n'abakundwa baabo nainga bwe yaayine omuntu ou atareesiga arabaasa kukoresa nawe akapiira kugira ngu akakooko ka siriimu katajanjaara

Twagira okwikirizingana hamwe n'emicwe mirungi kandi tuka kukahane ekitiinisa nitubaasa kumaraho ebizibu omu maka gaitu

Okuha ekitiinisa nikibaasa kushomesebwa omugigi omusya ogw'abaana abato aha mashomero hamwe n'omu maka omu Uganda barikubeereka ekirabayamba kandi n'ebi baraba bashemereire kuba barakora.

N'okuguma turanyaama omu butimba bw'esiri twena kwenda kwerinda omushiijo.

Abakazi bashemereire kwejumbira omu by'obutegyeki ahabwokuba kirabayamba kumanywa kandi kibayambe kugira amasiko.

Nkaba ribwe mazire kiraasi ya mushanju mumwa nkyari mu vaaca nibwe naatungire esimu yangye y'okubanza

Kuhurikiza abarikutukira emyaka kiratuyamba kugira tubaiheho amagezi kuba bo beetegyereize nan'okugira ngu tutwarize gye omu kyaro

Nimbareeba ndebeeke ngu ebyokurya byamara obumwe n'okugyenda kuza kuronda emirimo nk'okukora oburimo bwa riijariija kugira ngu mbone akasente ngure ebindikwongyerera aha bindikuba nyine omuuka

Z'apiikii n'egaari zirakozesebwa munonga kutwara abaantu omu kyanga kyeitu ahabw'okugira ngu abeingi tibarabaasa kugura amamotoka kandi z'apiiki n'egaali obuhereeza bwazo n'obwe sente nkye.

Omuzaire aine omwana ari omu kakungu, ashemeriire kumweta akamwegyeesa obubi oburi omu kakungu, kandi n'ebiraruga omu bukungu

Emitimbagano aha shosho meediya eresireho okubugabugana kw'abantu ahabw'okuba abantu abamwe nibabugana aha mitenderano ya shosho meediya nka waatisaapu na Tikitooko bahendera baza omuri rukundo n'abwanyima bahendera bashwereine

Ndahabura ogwo muzaire ngu agambe n'omutabani amweyame kugira ngu ataashuba kuza omu bukunga ahakuba obukungu burashiisha abantu burateganiisa buratuma abantu baakora ebintu ebi batashemereire kuba barakora.

Aha eizooba ry'enjura, ndayembeka amaizi agari kuba garanyamba kwoza ebijwaro